<hesitation> Raha ny ankapobeny amin'ny <hesitation> biby maimbo fantako longany a dia: rafangetotra, dia menangorona maitsomaitso izay. Dia raha ohatra ndraika izy amin'ny ankapobeny amin'ny havoretràny ny biby maimbo fantako a dia: ny lambo a, dia ny voalavo fotsy.